Otjimariva kutja tjiyenena okuranda onyune poo ndjoroka movandu mee metja ii nu metja kako, mena rokutja otjimariva ii matjiyenene okuranda ondjoroka momwinyo womundu poo matjiyenene okuranda otjina tjimovanga tjimatjikupe ondjoroka okutja oo ookono tjavii kana kana tjii kana tjikuytere onyune, otjimariva otjina otjineene tjitji tji kaenda kunaa kuno kuno mundu okuza okuza kokuza okutja mehee metja ii tjiyenena okuranda, tjiyenena okuranda ondjoroka movandu me me mena rokutja hinee sekama mba metja mevanga okuyenda nangae ko ko komuronga nu hino tjimariva meivii nokuhena otjimariva, poo mehee kutja matjindjiyetere ondjoroka mehee okusekama mba okuyenda ko ko komonda poo kuyenda komuronga meso kukara no no notjimariva nu tjimatji ndjii tjeme tjime kaenda natjo tjimesutu natjo nandae indjo hauto poo ndjo oo oo o tjikwiririmba tjimekaenda natjo okukavasa ngo. Tjimbakavasa ngo meso kurya meso oku oku okurara meso ku ovina avihe mbi. Okutja ove nangarire poo unoo movanga okuranda oo o ohauto movanga okuranda ondjiwo tjiuhena ovinambi okutja tjiuhena ovimariva okutja ovina mbi komooranda nu okutjavii tjiyenena atjiku atjikuyetere ondjoroka onyingi noho kombanda yanao tjiwazu nokuranda ovina mbi tjiunatjo noho moenene oku oku oku okuronda mo mo mondera oi komahi yarwe okaa oka oka okamuna ovina vyarwe mbimoso kumuna poo mosekama motoora ovanatje woye momo mohitisa mo mo mo mozoskole ndumo ndumo vanga ndu nde nderi kondero yoye okutja otjimariva tjiri tjiyeta oupupu oupupu mbwi uyeta ondjoroka ponganda nako ko nangae ketundu rwee poo komunduwee ngumuri pamwe moenene okuranda nangae ngamwa itjo tjina atji tjimo tjimovanga okuria oiri ndjo poo tjimovanga oku oku mehee tjiyeta oupupu noho toho okutja tjiri oo oo otjimariva tjiyeta oo oo ondjoroka komwinyo womundu tjinene kakutja nu katiti nu tjiuhenatjo mehee noho kaa mehe tjirira otjina otjizeu, okutjaa mehee mbiri kunepu ndo ndimaritja oo otjimariva tjiyenena okuyeta ondjoroka komwinyo woye tjinene.